Ghe n’é un muggio. Euh de muxica clascica ghe saieiva, o ciù avvoxou o l’é o Paganini, ma ghe saieiva ascì o Stradella, o Lusciandro Stradella e o Menego Monleon. Eh dapeu gh’é stæta à Zena unna scheua de cantautoî eh che a parte da-o Fabriçio De André e a l’arria eh ghe saieiva ascì o Bruno Lauzi, eh o Gino Paoli e tanti tantiscimi atri.

Eh! Euh... de no mangiâ? Va ben... eh... beseugna, pe perde peiso beseugna mangiâ pöco e mesciâse tanto. Se un o mangia pöco e o se mescia tanto, se mescia tanto, perde peiso.

Pe primma cösa besorrieiva ciammâ un mego, perché l'é delongo megio parlâ con un mego, sedonca, eh, se un o no ghe n'à coæ, de piggiâse un antinfiammatòrio e fâ di sciacqui. Eh... mi... eh... me me tocco a goa co-o bleu di metilene e e spesse vòtte o mâ de goa o va via.

Aloa, e e scioe me piaxan tutte. E cöse ghe mettieiva inte un masso de scioe? Mah, eh, gh'é, eh de qualitæ de margaite che ghe n'é de tutte, di de tutte e meñe, coî e e e me piaxan, sciben che seggian... eh, che se- seggian scioe, ciù che atro, ê deuvian pe... da portâ a-i mòrti, eh me piaxan i grisantemi, ma no porrieiva fâghene un masso perché eh se fasso un regallo à quarchedun co-i grisantemi magara o o gh'arresta mâ. Euh... me piaxan e reuse ascì, e me piaxan e reuse giane, e porrieiva mette de reuse giane con, eh... do costo settembrin, che ghe faieiva contrasto con o verde e e con e scioette, quelle... che son... reusa scuo. Scì.

A cianta che conoscio, che a l'é inta mæ region ma no l'é originäia de chì, e che a beive tant'ægua a l'é l'ortensia, che pe unna cianta d'ortensia... eh... gh'é beseugno de chinze litri d'ægua a-o giorno.

À mi e forme d’arte me gustan tutte. Eh dimmoghe che ghe peu ëse unn’euvia ch’a no me piaxe, pòsso dî gh’é eh no sò, unna pittua ch’a me piaxe e unna pittua ch’a no me piaxe. Eh ò donque pòsso dî ascì che gh’é unna scultua ch’a me piaxe e unna scultua ch’a no me piaxe. Ma che ghe segge unna forma d’arte ch’a no me piaxe eh ò ascì un unna corrente pe dî no, no, a no gh’é. Pòsso solo dî che peu ëse unn’euvia ch’a no me piaxe.

Vaggo da un besagnin, perché into supermercou... euh... a röba a no l'é guæi boña, e... dapeu quarche vòtta inte quarche mercou euh... a-o mercou orientale gh'é da röba boña, ma o l'é coscì cao che, no ni- no se peu quæxi accostâse, ma ciù che atro eh çerno quarche besagnin. Ma de votte oh ô piggio inte quello pòsto o mæximo.

Eh... o sabbo e a domenega eh pe-o sòlito fasso i travaggi che n'arriëscio à fâ inta settemaña... eh... magara eh in cà. E dapeu, eh, se quarchedun o me ciamma, magara sciòrto con quarche amigo, ma preferiscio stâmene stâmene à cà perché o sabbo e a domenega gh'é tròppe gente in gio.

M'é cao leze, eh, m'é cao scrive quarcösa... Eh... Fasso quarche zeugo... E dapeu se incontro quarchedun magara se piggemo un cafè insemme e se parla. M'é cao passâlo coscì.

Mah, quande un o se sente mâ o va da-o mego. Euh... N- n- no sò. Mi no son guæi da meghi, ghe vaggo pròpio quande no no pòsso fâne à meno.

Mah eh festivitæ ghe n’é un muggio, ma uña de ciù sentie, dimmoghe coscì, a l’é quella de San Gioan, e gh’ean i feughi eh sciña à into Biscion se favan i feughi de soan de San Gioan che veuggio dî eh gh‘ea euh inta popolaçion do Biscion ean quæxi tutti sicilien ma se fava o mæximo e gh’ea a gara eh à chi fava o o falò ciù ciù ciù gròsso inte vie eh. Dapeu gh’é quella de di Santi eh beh Poulo, che fan eh i feughi d’artificio, e anche quella lì a l’é unna festivitæ sentia.

Aloa eh inta region ghe n’é tante ciante velenose. Se... dimmoghe quelle che son inti giardin eh son quelle ciù, che se vedde ciù de spesso son i oliandri, ma dapeu gh’é ascì o tascio e o ricin. E de de fonzi... fonzi... fonzi ghe n’é tanti, ghe n’é veram- gh’é l’amanita fallòide, ch’a l’é quella che te fa pròpio moî, ma dapeu eh gh’é ascì e diette, che oua no se veddan quæxi ciù, ma ean eh te favan anâ a-o leugo e... ma, ma tanto eh? E dapeu gh’ean ghe n’é un muggio tra e combette ghe n’é de quelle che son che fan pròpio mâ. E scì ma gh’é... l’elenco o saieiva longo.

Ma unna vòtta chì a-o Biscion gh’ean solo passoe e e gatti. Oua gh’é un muggio de de qualitæ d’öxelli, e pròpio de tutte e meñe, perché gh’é berte, gazzañe, cröi, euh ò sentio o ouco de neutte e dapeu gh’é de de à à quattro gambe gh’é gh’é a orpe, gh’en i i pòrchi sarvæghi. E gatti ghe n’é meno. Eh, son ciù pöchi.

Mah... mæ opinion a l'é che seggian megio ancheu, perché gh'é un muggio de va- de vaccin, e da ciù... dapeu son ciù avvardæ. E into secolo passou ne nasceivan tanti, ma ne moivan tanti ascì.

Se ê diggo tutte, eh, son tròppo generica? Eh... A mæ tæra a me piaxe tutta.

Mi gatti ghe ne n'ò ne gh'ò ghe n'ò doî. Eh un o se ciamma Ronfo e l'atra Grixa. E gh'ò avuo un can, ch'o se ciammava Ignaçio, e cavalli no ghe n'ò mai avui, ma se ne n'avesse avuo un ô ciammieiva Ronzin.

Inteiso comme inte l’estranxeo? Euh no. Se parlemmo de de paixi paixi, eh, ghe n’aviò un muggio. Tanti no î conoscio manco.

Mæ nònno Mario o o Pedemonte o travaggiava inta ferrea. E... mæ nònno Peo Malaspina, dito o Malla, o travaggiava inta UITE. O l'ea tranvê.

Scicomme i giorni feliçi, euh, î conto ciù ò meno in scê die de unna man, eh, no gh'ò testa de dî che ghe n'é un megio che un atro. Eh alantô... e no î diggo! No î diggo perché sedonca perdan de qualitæ.

Ma, uña a peu ëse che semmo ligæ eh quæxi ciù a-a tæra che a-o mâ. Anche se p- de o do mâ no no poemmo fâne à meno. E dapeu l'atra porrieiva ëse che schersemmo pròpio s- in sce tutto.

Ascì se paià unna cösa strania, perché parlemmo de Zena, perché eh Borgo de Cremen oua eh o l'é... o fa parte de Zena... eh... d'inverno a o l'ea eh oua un pö meno, ma o l'ea un pòsto eh freido, freido freido. Gh'ea pròpio eh despægitæ tra o çentro e lie, perché me vëgne in cheu che quande stavimo, semmo semmo vegnui à stâ de cà à Zena, e quande parlavimo co- co-a lalla, ch'a stava ancon lazù, lasciù, va be, là, eh... se chì ciuveiva là neiava.

Eh, no ne conoscio manco uña. E me spiaxe, perché mæ moæ a l'ea appascionâ de stelle.